Toh chịka yada ku bu bu pirange a di labwiya wiya, labwiya wiya kana ku nan nan ki yo bagịrayirwa wunongo a wunongo a seyiro kin ka nuwa ningiwei labwiya wiya toh ka bwechangya ka bwechanga kwai yoh bwiya kwa kwe bwe changa pọgnguwe ba ba sa ba sa yọ <hesitation> nẹr wu girayo basai kin toh mi ko bwashangya a lah alah kumu mi kasi nọ aŋ nwo ba pirangina a don ba yo ba yo nur labwiya mi yoh ner wu gira aruwei ba kinga yoh ner wu gira bashangya wuna ba se kin toh kumi kwami a ko chagya a pina lamo wuna anda imba ko in kasugu na nin duwowe, ka bashangya wuna ya bweyeti labwiyane nuwa ba ba mirange nuwa ba tẹcha labwiya wuna bayo bayo ner wino. Yoh mba bwiyachagna saruwe kin on ito kundi, cika ku ma chẹ ko chịmachịma changa wuna ya ya kwa anda masa yoh bwiya ka mo wuna ba ba, baba kasa yo bwiyachanga wuna don somma pina kanin kanin kino toh mi dangyani min mima inya dagani tikangẹ, ka nin di buri yito. yọ bwiyaka ba chẹ pinạ kani yi changna wuna, ka wati buri firuwe yoh imba changna wuna kin to nẹr wu gira in wata ban chemi tina kona in samna mịn kwami wị ache kin yoh kasi changna wuna kina in pero watu gu bur don, mere bawai ku gyi bwo chiyo yoh a kwalangye a der shuwo winna nuwa yiri mere kina ku nyindi labwiya mere a Tesha buri ka wati buri no no saru kin toh mma bawai. Bama chi kumi ma chi kumi ma chi kumi ma chi kumi ka ba no nin chima bina toh a labuya yoh wiya. labuya a ninwa sannan jọrẹ pu yoh no nwa ba no deruwe changna wuna toh mer nọ bagyawei yi yi yi yoh yi yoh yi yoh <hesitation> <hesitation> yi changa changa changya wukange yi yoh yi yoh nure wukange wu bang eh wu chika bongo yo <hesitation> kwa wuna ba naba baranga shangya wuna numa ba mwatiangya kino labwiya ninwa a somma lab wiya wiya wa cika yan da ku yako ẹchegu kina yoko ebo nem ẹ jore du nuwa ạndi ningu toyir wii. toyir wii tina nwa ningi nuwa dangu kiya wiya nuwa dangu kiya wiya nwa ba mondiya buri ẹ cheu nyiya wiya, nwa ba mondiya buri ẹ chẹu nyiya wiya kwara yirwa bukango yoko kana ma pira pina ẹ nyiyou wiyau ya kingi tu finiyou samnuwe, nyiyan wiya wuna nwa monongyo. Ner wu sir ruwai yoko ba samin ba samin <hesitation> nyiya wiya chịmachịma toh yoko wino wino dọn nuwa bu kanga a monongo chika yanda kin che kina nuwa bu kanga a de nyiyau wiya wi a yoh min pina yir ti nyoi kayobu yir ti nyone nuwa ba bimno ma yogi wu wiya, ma chegu min mo ma yogi wu wiya ana ka nwa pira min nyiyau wiyau maya maya chegi.